Ofuripǝ kǝ́ pɨ láa wɛɛlɩ mɨ awɛ saŋ rɨ kǝ́ pɨ lée yi pɨŋ tɛlɩ saŋ rɨ kǝ́ pɨ lée wee saŋ rɨ kǝ́ pɨ láa wʊrʊ pɨ ŋ tɛlɩ anyɩŋ pɨ siimɨ awɛ pɨ láa tɛlɩ wǝ.